<noise> Oire vearovira ovai rutu ia. Kokiokare kokiokare okare aiava reoreo parai oisio osia keparavi pura paiveira, vova kopara uva usi paveira. <noise> Evo kokiokare okarea oisio kepa paiveira, evo epitaro oara kekepapeira uva evaraepitara oara ia usipa veira oa oisio usipaveira. ovatuareivu ita, aiterei vuei vo evaiterei kokiotoarei <hesitation> eisivi ovutarovaia oaravu topukara oara evara voea varao, evara oaraia kepara ita evara voea varoro vosia usipaveira voeapa apuro evara. Eisi usi paveira kokio kare uva evo kare ita okare are reoreoparai airavira osio purapaoro eisivi ita epitanavi purapaiveira iu evo epitaro oara iu kekepapeira vigei rutu, iu ita osio ita evo kare turigoro kare okarea evo koto kotoro purapaiveira uva ovirovua eva oaepa oeva siovararo ovirovua eva oa koupa evoepao eira, eira riakova evoa kokiova riakova. Vaiterei oo operipara oa pura paevoi evokepa sovararo eisivi toupaivera ero aoro evo epitaroia oearova koupaepa o pia raraia oara vuia koporoaravi ari oera rovu ukova sovarala, oeravu ukoraia koupaepa, oaravivu puraparoe pao ukora soave ia kepara. Voeapa keparo ita evara, ora kera kare oo ravo evokare okarea ukova tari paoepao vokapaoro vokare aita evo kare koupa veira ukova sovara ia ari oeavu evaova roia vo orara kakiaro, oeauu, oevu vagapa kaki roia oeavu oaravuia kakavero sovaraia oea koupa vera evoea ita voeao oaia avoisio rutu toupaiveira vegoaro oeavu kakave kakuparo viraga vurupaiveira ra vara viraga sovaraia oarovu puraivere kepara, voepa keparo ita evara, evara ita eisi kepapaiveira evoia, evo kare kokiokare oearovu epitaravi purapaiveira vo raga rasira ra oisio keapau vere oaviava ita eva osia kepa ita eva kokioto varo ova eisikepapaiveira evokare oisio osia era vikuroito oo kotakare okarea vo toupaiveira rasia ita, voeapara evara kepara. Kepara ita evara, eisi kepa paiveira evokare kokio kare, oearovu evaoara kikiearoia oearoa piararaia, oearovu oraraia ritoaraia oearoa epitara purapaeopao, oearovu rasiara purapaepao eisi koupaepao kokio kare, kokio kare tavukiaoara evo kare uva usipa veira evoa oearovu kakiaraia oearovu kepiaraia, oearovu eakeroara ia vo ukova sovaraia, evoia oea ukova taripaevopao, ukova sovaraia vokapaoepao, oisi osia kerato, siruiruto, oo era reikae kaeva vakiva <hesitation> eakeva eira eria vaisipaiveira oisio siriko iriavua ita eira eria evoa kepapaevera ukova. aue ita rasito topukapaeveira osio kepa era oira varo ari oearovu kepara pura paiveira evaoaraia a gotopapee, eisi vearovina rutu, vearovira osa ragai uvupari osia eisivi aue varapie pavoi, aue reoreopie pavoi evara, vearo vira rutu ragai uvupari osia reoreoparai evara auepaoro, evara iava siposipo paoro kepara, vearovira rutu vearovaisi pura pavoi osa ragai huaparivoi eisi vi osia va tavitavi pavo siposipoa vao kokio kare, osiavia kepara vipura paiveira. Oearovu kokiora oea vo usipa veira auevira raga touvira raga akukuvira raga, vo evao kapororoviia. uva aue ia va eisi ita osa kepara purapaiveira oearovu oaravu oaravu ritopaiveira oara vaisipapeira voreoia vigei voreoaro oisio eakera evara vo vegoaro kepiko ara oo siirai vututuro oaraia eisi evaraia kepa paiepao evokare oisiari eisi ita kepa paivopao evo kare kokio kare. Kokio kare okarea reiara rutu e pao kepara, epitapaiveira oeavu oeavu oarau purapaiveira topukara ia oearovu oveara sovaraia, oearovu avoisio rutu koupaveira, vavoisio rutu vieaoro <hesitation> oa vavoisio rutu vavoi sio voeao oea vaisipapeira oisio kerakera oo utuko kare oea vavoisio rutu koupaveira viaparei voeaia taraiu vao raga osia keparaita evara ova rito orava ita evara eisi. Eisie evara evo pitupitu iava tavitavirai uva vea rovira rutu osia ragai uvurivoi vo ovaeaia vea rovira rutu, vearovaisi pura pavoi vosa vi tavitaviavoi osa kepaa paiveira kokikare eisi vea roviravaisi vi rutu pura pavoi, eisi vearovira. <noise>